عدد ساعات الشغل الأساسية في اليوم بتكون تمن ساعات لكن ممكن تزيد ساعة مثلا لو الشغل كتير و محتاجين الناس تشتغل و الاجازات اللي باخدها في السنة تقريبا هما اربع اجازات الأعياد الرسمية بس